A'a to ana kulini miƙa lu kwa ƙathar ka si, mi pira tin yara nzi akwa majalisa ma vittue lukwa majalisa, mi bakwa nga dakwa hara sulaka natu aɗi ƙaɓatu ƙariwa tin ya lumbwa ƙida ya ka data akwa wayana tun ya vi waya na tun ya ringa chakul irisu har ki heni ma heni taksi ma to, kata ƙatara ma yakwa barari, sakakka ina lunbwa yaɗi kwa heni wa, kawai yaɗi bara damuwa, koma kam anna gaskiya akwa zara kam aɗi ya ɗi ka mda natu yar na pa wa ko wari ana, ma nga sili akwa luktu nga silalari apan antu ma tara ata kura ce azan nga mallam. Ima i mallam, masa silali nga ɗan iska, mwa tara a takara nga ɗan iska, shan luktu nga ni kam ana yaɗikam amma ik sida luktu ya tara kaga. To amma ya ɗika ɗika problem ɗika problem ka nda wa, so kuma alhamdullilahi ya sim ɗiva, ya para kamyar inna ya ɗi na huri ka ɗiik wa, ya ɗita huri ka kutiwa jirkurari ke nan ɗiva kam ma har nga kwa bara ma, a'a to. Kara wutu nga zamtali ɗuti ko ki siti diya ki wuta alama ndaɗi ba u'u ‘ko su laka wa, hira kam ya ɗita nga ndaɗi ba u'u virari kam ya ɗita nga sirakura wa, kuma iri lefe ti na live. Ana ya ɗina hir pressure wa, yadi na hir pressure, ma ga sintala irin damu wa laka a'a what do you call it, a'a ma ga kwa bara sintali pa ko sulaka ko ga kwa bara ka mwa ku raku, ko kamwa ɗinga ɓeɗi ko hara sulaka to ana yakwa layir ɗa wa, yakwa layin iri na hayani ya wa, amma ma nga bara ka hayani wa tsuwa yaɗita ndala nga tsuwa, amma ƙalam tala nga u'u, ko nga kwa masallaci ma yaɗikwa bara ka mwa paktuwa ma har ga bara sim zaratina ko kara rutali hankali ga kwa bara chantali ɗi sutu ya kwa hara wa, to ngaɗini ya ndikwa, yaɗikwa ndala ga wa ma nɗikwa pa wa ma ku wuta nda takwa pa sun ana nali mamaki, ana iƙa furi nawari ma ti pa, ka nda. A chachan baki iƙa sida luktu ti hara ka nda wa a'a har ka munta ga pah ko sulaka Ko sur nda aɗi dame turawa suti ya kukari aɗi nura wa mji ta da ƙarari bawai hyel a'a maya na tadinana hyel thaku, ɗuvawa, hyel an na koma, yakwa vu akwa ɗiti abar hyel sun ni abwa ibada tsuwa gaskiya ya ɗina huri ka thraƙama wa, irin thraƙama viri, a'a ndakar charbi vir kara nga salatin annabi, irin thamawa ngani ya ɗina suntawa, ambila thraƙama laka tu nda na hara before vir juma'a kafin kan kan ka mangariba aɗi adu'a laka ti nda na hara, raka'a asuɗa nzita sallaya nga kwa ɗa ɗukar charbi nga kara kiɗi hyel damuwa nga, to damuwa yar nga hyel ta kure la ga.